Ñalawma, gootel mawɗo semmbe anndaa ka heɓi tumaako, semmbiima ndiyam kono. O jooɗii no feƴƴi ndiyam ngam waɗde moñan mo heɓata laawol tonndirde, kono cummburgu golle makko yaari ɗum. Nde o himmii battaaki, ɓuri ndee, no waawi ñamde ko ngulɗo.